<laughs> reh xink'ulub' ja' han reh xinwii' pa ruu' nituut pues xiq'ar ke cha qah k'ulub' ja xah k'ulub' ja pan kabiilta reh pan kabiilta xwii'kon janaj poh reh nqak'ulub' ja hoj naq rich'eet ruu' reh y qak'am pa qiib' y xah k'ulub' ja nituut ruu' rituut reh o sea niwalmehk'an reh xkib'an poner pues nriwi'koon la k'ulub' reh janaj janaj poh entonces xoo kiye' qa juuj taqee' pan kabiilta ayo' pues xq'ar ja cha kee ke tiene ke nkiwii' keh porque como rich'eet entonces tiene ke nka'nam naq firmar keh junto ruu' testigo taqee' reh nqaa qak'ulub' ja naq hoj ki'ab' eeh han re'ka pan kabiilta xink'ulub' ja pero reh ree' nwajaam nk'ulub' ja naq pan tiyoox pero tan mood pero wajaam naq pues ke nik'ulub' xwii' naq nimq'iij janaj nim nimq'iij ke xi'pana naq onteera naq niwuxpach nichaaq' y niwas richaaq' y ras taqee' reh eh nitiiya taqee' eh ninooya kok'ach laq naq ninooya y nimama' eh pues naq han xink'ulub' ja re' chiki'wii' pa naq onteera entonces re' xb'anaq janaj k'uxb'al nim han xwaa naq je' xb'anara naq je' pepian de reh ak'ach reh xye'ra keh winaq taqee' wi naj sa nimq'iij ruu' onteera taqee'